أسهل طريقة باش طوي الحوايج هو أولا كدخل الكمام هما الأول ياك، وكتحاول تقسم هداك التيشيرت أو داك السروال على جوج ومن تما كتولي تقلبو على ثلاثة.